مرحبا ياصديقي اشونك اخبارك هاليوم تجي نغوح على مطعم نتغدى اغيدك تكون اهنوك ساعة ثنتين الظهغ من تغشع الرساله غدلي خبغ أو خبرني عالرقم مالتي ، دحق انت ودتجي جيب معاك الساعة مالتي اللي اخذتا مني حتى تلبسه بالزواج مال اخوك فهد لاتنسى ومن تجي تقلي اووو نسيتوها اعذرني.